Reh hoj onteera quxpach qiib' qachaaq' qiib' y niwuk'uun taqee' re'ka qahq'arwa la kaxlan q'orb'al y qaq'orb'al hoj ke re' la poqomam ree' janaj cha q'orb'al man qahq'arwuta re'ka la ke'ab' are'